Mushmhad tuguluka yadna kaga vila goguyung mandang nɗa guraghayung na dakoɗatayun bebi besiya thuks kobiyungye bebiya ghide tundumy ung ghide kaɗeyung bebiye kuma gulengye lokachiya lapya luwa ghw alive jebuyung tudomuyung ghwalive sukogha tuhadidnga tughula ghuga yun jebyun tudom ghwalive ndam bulame domuyun ghwlive sukogha nda mbukme domuyun ghwalive nda mbulame tugoguyung mandang ɗaɗatutayung tuduyung ɗafa man dang nda ushingha toda gharayung tun negol nda kwaralite taghalayun kwaralite ɗaɗaghayung dumdiyo datsughuruyung dagoguyung mandangye vita takabayung kwatalite na na nda thuke ghaghuvtayun lalayung nduka ghulayun ghazaghaz dumdi yo bughayung tas nagu ghuvyun kwatalitayun dah dah kuluftayung shiga ghidayung nda dughungayun fa funyung amdiya panstusyung imsyung vafayung shigayung ghidayun ghwelvayung nakaya damadamayung paghayung kazazul ayum ghwalwsyung ndale warnayung nda mbulamamung vita slide dachudustayung datusta yung bulme gla fitayung nau ndala ghwalivayung kazutsyung unkwata lilayung na gulenye sesunaka mandang uslinhama datuslayung bulngayung umgwaro ngehuvyung mbulmayung unda undashide gwama kaga dotsun dotsul warna wo tagighunuayung unwarna unbulmuna ghwadufyun gabadaya nda bulmayung umdiya nda warnayun amdiya bughunyung shuga amdiya ndagyaba moka mokm gyabsmok vlta ghudul funyung gyabamoka vila ghwaduft ayung gwarns sasutayungye bebiya robayungye dehaghanayung sudaghuva Vugh kabayun bebiyarobayun naguka gwagwatayun manda ngayun toh dakanana weda weda ghaghuvta ghuwadhuvtun kwatalite ushinghayung yayayun ngna aggeda ghuwaghuvtai kwataliti aghama lapya luwakam mada nugh hangye amma kudakana ushin hayunna malapya luwakam ko uvula ditatang irin dzadzawa litna irin dzadzawa thukana mada nughu hangye yanda ghoghul dzadzau nda thukka nda kwatalitunda mogu mihaghunda ghoghul kwatalit thu tughembul shiga tadiyta vita mbazazun mbazal tasseda vita ghomba ghambal tasse tadiya tanugh hangye vita ghumba ghombal tase ndatat kwatralit ndanne nda dazadzawa rhuka taghuvtalo kuch kuch kuch atewa dzadzauwe ghazaghaze ta ghuvla tayun dun dzadzawe gayun na ghaza ghazna taghulal ayun daghulaltayun ghazaghazna tas daghuthatayun ghazaghazna dun dzadzawu kabayungye eh'dakanana ghazaghazaz humow sadudat fulo dun dzadzau bewu kudakanow toh'lokachiyayunnah ghaza ghaza budatayundun dzadzawe tsudan dadunda sasuna dzadzau ghazaghazunda chudatayun dun dzadzau tsudan tsudan unga hala dzagha dzagh dun dzaduzau ghed'dubtu dzadzau tughulatal lokachiya tugulukuyun ai dzaghadzaghe tabughuyun undzadzau lokachiya tugulukuyungye amma hudakanana aga ghazaguadza tabughuli undzadzawi sefulowe dakana toh amma lokochinya zamanayun gasiyakam ghazaghaza hahade ghuwalive ala ghunye lubuyhal atewa dzalale lamayungy unda dabugh dabughul dun mbulle tabughal haldakul gugedawa ammsina illuna ndagehuvta ambarandala fultews luwa kachudul ungsdille noghuyun dapa ghunye dayungye noghuyun alale dayungye warna gulenye dotsun dosufre warnatu ngyaghun mbulla Nachudus yun nano magayun konnenogh hankalayun ndeche magayunamma jakana ushinha dakanadotsun dotsul dakanafah ndaghannyad amdiyama dakori baushin hakudakana bewma dousun dorsulga ba daya kudakana amma lokachinys haina dotsukufa nakawaikuluska mahga ghuyams dachudus kun chuáko nachuduska yan dqnoghu ghankalaha hqina sukukaunsukuw lapya luwa jebka daghuva kuma dughuwanga amma gulua wurka gaskiyana sazuda sazuda sosai inape dotsuksun dolsuwe haina dol sukausunabukane ne sunabuyayunna sane wahala va ushinhakudakanufa na lokachiya yad dsotseyams korbiya melha chanwung amma lokachiya taguluk yayun kam <noise> haiina dotsul gaskiiya bulega ndzuka sazuda ndzuks mayun gaskiys unwurka kam hang sahana bebiya ghidde saka bata yungye habungye bebiya ghidde nda bebiys thuka fidayun kwakufa thuka kabayungye nechesatu gwagwal ayun mandang yayunushinha lokachiya taguluk yayung mushinhayun tugogyun mandangndaneche udzo satosun ndosuludzu satosun alamayun satu udzauva udzt satovuyun ai nayadma tapa tapi nughc udzon ganne sanga ghul sasungaghuna yadma tapstapi kuluftudza ai hayi dakoruna tapapi kuluftu tapatapi kuluf udza amma dakanana konuna sewahala udzma ageda dzovka kudakana bale vaka uva udza ina ghuv dakanama gurhun gurhuko bale jebdun umtake da dot sukare nambulamma mbulamna sawe sukun suk mbulame selubulal dun huda luwa kadekade chadatun mbulame tuvulaluta lamayun shonyungye ndala warna ndale ghunye sahayun dot suwo amma dakanana konufa Magamagi wahalafa sedolsun dotsul konnu kugakana niche koryada lokachiya gulukadana sanavaye moguyun mandangye sudaghuv ana durmuk sahaha sudoghv jakhulcunama sasudaghuvin fah harturyumiye fa jaka huksuna saturmi sudaghuvin salokachiya tagulukyun jaks hukuna saturmi sudaghuvin salokachiya tagulukyun jaka hashanama sudaghuvin harsatahubin jaka hukunana haryad ndagurad d’ahagyetal sudaghuva intalada ghubinamma dakanana jakashahans ko sudaghuva sud talana sukwatabu ai konnu magamaga wahala kudakanana mamow gaskiya lambada sede mungasa dadamun saukiys ndzuka dakanana lambada unlokachiya wuvka gaskiya konuna ha’nunda dadzomkau kuma har kwau lokachi wunda unwurkanana ai hakonu dakor wahalaiwa wehalaya kakma krawai nakwarataya buna hawahalu amma unlokachiya nganna gulengna alunds sasunabuna hurza wahala gol satukor eh’ aghakwa wahala mamauw kudakana amma amungasa dadamun sauki navana nganama haldalsorude sede ungasa dadamun sauki amungasa dadamun saukiya ndzuk nganne na inama noghul dakanana masungana kuryad nda kamung ngana lamung ngana dai suniya kor lokachiya tuguluk yayun ndala gurajurad fadire gurada alshare sanctu ndzok mayun gogmandang amma kudakanana negot da kori sefa ngudufeys kuma lokachiyah vulanyeta lamayun alamayung tarihi lokachiya nahanma agahan kor lokachiya nahamma konu sele talana nanughaka inadzovuyun tadiyane Eh'da darakahun ushinha kudakane un wahala gahang sakorvaya hang ndayajun agayun vana nganne unwahala yungye anemana yayun sun wurkunda sele talama inakada sukuyun ndaneche na nanana fevala lokochiya murtalaya aha murtala murtala naira hutaf hutafana ai dakanam tsada ndzukmakunne unlokachiya yung nah na <hesitation> umbiye umbiya gol sanda gheuwa thahana ubiyenama selenama sasangyela aks mayun ghumbos mayun agayun har selena neche dasungawa gheuw mamo kosunakahon satsadaw asegulvatang toh lokachiya tuguluk yayun yany angsyunmah ghewwa durmuk ghuw angnama sasahahade lna jakaa masa nakada eh dakansna ina ina ina jaka ina jaka hukunama kubga nda ushinha kama thanutab unga duwo se se dubuwe daduka daduka dilma nana nganne kadakunma hada thuku nanama nadalkor la tsada luwa nduzk dakanifah negol dakori toh sede amungasa dadamun saukiya nduzk nganne amavula dadamun lafiya gabadaya neche da korullah kuma lokeahiya gulenye haaha lokachiya hartavulanyer al labari yayumma ahasa dzaghuva dzaghuvade golna alayungu inda alamelhayun jebhansadun tzaghuvo dagog mandang harsa gurve satofulka gurva lamung gurva lamung nganalsam yadikam dakoratab yad sasi nayad gurva lamung nganawa sede lasariye tuvul hang sunyad tofhang sagurva ammalamelad kam harsasunsh ang guvva lamung nganamsa ya de mssasinima damalunda korul unkenn ama ai mase fafi gurva lamung namak owa sasuna <laughs> Tun kawai de sunabiwa akwarays gima da sunalapi kwarata dughwangau nechebuksam ai'sakor lamelad vita ghur za lamelad tof gurva lamung nana nughaka sudukuwa amma kudak anana gurva lamung na dasunata gake sel altala lasasuna gurva lamung amma dakan unwurkana gurva lamungna nameladunda melade vita mamulahan daf gurva lamung agayun na awift sagha gurvanabe gurva lamungna salof zuda zuda yadma wallahi vita tof hang sunnitaltala amma akwari gina kwar alapi vanu konul lamung ngamow na gaskiya yadma zuda miya korul lamung nana kakorumowna zu damamow lamung ngamowna kakormow kodundagamowna kakor mow ai lamung na inakoremamow gaskiya neche noghul kakorul gaskiya zuda damal nganakam kakorumow lamung <laughs> ngamowns zudamana kama unwurkana gurva wurkana nda neche jeb dun jaghiva jeb dasul nananda nan sangjeb unsuralna amma dakan anawembad unsure se'ina gule nda gulkabure amma wurkana mba dun sure gahang alamelayunma tuvule nyeta han labariha jaghuvsha hang jebulnda malun ndume unadshid’e tubalagad ola yadmav nda gufgulede gutufbi sosaiwa amma tapa tapa yadma lufta tub’ala gadzota tubgatumoghang dzag huva nganne tapatapi lufta tub’ala gadzota hartof hang gurva lamungye har shikulo agi kai amma zudasandzuka wurka navita sasa ndzuda mayun na agi gaskiya ndzuka wurkana sazuda nagurva tange tof hanye kodaga jebka haheuweng heuwenguso hagurhukuwa amma kudakanana mbadkudi mbade mbadkama iltala gatumo <laughs> il tala ndughule toh ai gheuwengye gheuwen mbad kudakana amma wurisana kojeb dgakana wed wed agurhuke ha'inada gurhan atawo jebvayako sukogh vayaka amma kudakanana goyugoya ndzuk d’akanangane sembad’ unhankal unhankal ula segurh kuma nandananma sengul tun ina mbad’a amma kumafah lahasat umbad unsura nganne naghanye yuyar wa taghun yayun ushinha dakana ma naghanye yuyuwa ghuva tangye kodagalna magabi thuna vayuna agiya hadzuda ndzuk mayunwa sag ahang tukor konne tumog hang nah naghanye burdzu ndzuk yayungma nguimun gulma irin gwarna tughurulo inatumog melha yayunma tapata payun ghudikghudika amba dakana ushinhc toy yayungye wahala hahang dadzal ubukam amma yayunkam gaskiya tsutsayun iwenghudik hugyeka tapatapa yayun uvula lamayun mah amma sanughuyun dzudukuuina malunga dadamung kowa katappatach vayanama agha lokachiyin kukud’a toh nekak dakore kukuda goina ai’ hayada dakorka ungasalna hayadda dakorku vana nganama hayadds dakorku uuvula dadamung unghagha lafiya kam se godiya uvula dadamung ungasa dad amung lapya nda lapya ndzuk niche dowumow dakana amawavula dadamung lafiya gaba daya namow alamou